E fomba hafantarako zao fa sy namilavila agne tontolo iainagny e sakafo nohaniko da i sakafo nohaniko ssy nandrahoy ame gn'hitay, akoatrin'e sy nandroy amy gn'hitay na koa izy sy nandrahoy ame saribô fa nandroy ame fanta gazy, igny zany e nahamasiky enazy, da akoatrin'izay sy ahifikifiky ame <hesitation> maloto eny na ame arabe gne potipotik'e sakafo sy lany zany, izay zany gn'ahafantara fa nandray anjara ame fagnasara e tontolo iainagny e sakafo nohanitegna.